د آبشار غږ ما ته ارامي او طبیعت راپه یاد وی طبغی ږغونه اکثره انسان ته ارامی ورکوی او دابشار ږغ هم لکه د موسیقۍ یو خوږ ږغ دی او پرچا ښه لګیږی خلک دابشارونو دلیدو او ږغ اورید دپاره ډیر لیر سفر کوی ترڅو ابشار وونی او دابشار دږغ څخه خوند واخلی کله چی اوبه له جګ ځای څخه راکښته کیږی انسان ته د آرامی احساس ورکوی طبیعت ټول ښایسته دی او دابشار ږغ هم د طبیعت یوه برخه ده